Anggo au tongan anggo binatang musengan do ninmu, najobna roangku anggo najolo ngga job roangku utingi, te anggo sannari job roangku uting, tong baya, na ra do isuru suru pekan o dongani au ison ningiba nodop utingi, i donganina do anggo pertama nai memang aupe, u tojankon sajo dei mala ro uting tu lambungku i <noise> te dung adong utingku, dung adong utingku sannari, maranak anak ma utingi baya i bo ma roaku get maninggalkonna, u balanjoi dei manombo sapulu ribu sadari balanjona, manombo lima ribu, u tabusi mei ikan ahahai i, ikan ikan tongkol nai potong potong i nai gotap gotap pi, ima u tabusi dongan ahana i, uaduk kon mei naron tu indahani aha nai, mala usuru suru naron nara dei, jago parjagalan taon ningku naron i jago ia dei, so sajo dei naron i jago ia i, o pisat pisat jolo ulungku ningiba naron, i jama jama ia dei ulu nibai i pisat ia dei, pokokna i dongani ia meiba tongan na marjagali bo, salamu nga dong isi roa niba i dongan dongani ia meiba bo. Pala maranak ia non naiboto nia dei goyak roa ni anak nia i, anggo <hesitation> aha do naron jabat koncing anak nia non ke tu asuri, copat copat dei paias ia iangkat ia mei anak niai ipaias ia mei tempat nai, anggo songon mantongan kan, baen naitinggalkon i isadun baya <hesitation> bulak poncol utingi iboma roa, manarniang mantong baya kan, roiba baya ngeong ngeong ma tan les- i tanda ina diba tongan kan. Nandung biaso mantongan matolu taon dot iba utingon, mungkin mei nga i tandaina iba nainna i.